Yë xë'ët's jue yë du tyumbë, kodun wi'it naj tyëkë o në ko'o t'sip ko'o tel yaj manakyë, ko'o wi'it myaj pujëp.